Pues juëch dun nawamayn kra unkë pën jedun jue ebam yë television juech nëmawayn we'en oy kyusidëy porque jue yë jën mëd yë y majandyë.